Netai alali maat, kakolal maat, ande peek maat kikombok aeng' chenyokoipe mchelek kiko kikombe akeng'e, ko kokande peek maat, nyakwei mchelek aiste tukun chemii mchelek ku koik ne, kokakopata yo, aun mchelek, auun mcheleek akande peek chuka chukamito maat chukalale ka- kande maat kolalyo, akende mwaita ko- ko akakachi taik akakachi karipu kepepertap sait asoutu eng' maat.